Dode kakau fo barisi ma malada so na, isik ka hele da'i man so na po'an lo ulek dale le save lai esa do dua so na doden le. Uku ma oen na pas-pas supaya boso matak a, ma an boso noe bo fo kakau a garing. So'u henin so na soden no mamana kakau a so na bisa makan ndia so.